नृत्यका ही मानवाच्या जीवनांन एक महत्त्वाचो जागो असत। मांसाहारी मानिस नुस्त्यका शिवाय जगपी न्हु। यी नुस्त्यका खूप <hesitation> प्रकारची असत आनी ती वेगवेगळ्या क्लायमेट प्रमाने दुसऱ्या दुसऱ्या पाण्यां जतात आनी वाढतात। तेन्चो सुधा बोलपाचो एक प्रकारचो आवाज असता आनी ती एका मेका कडे पाण्या त्या आवाजान बोलतात आनी आपला जिवन ब जेतात।